اي الحياة ممكن تكون أكثر تعقيد مع تقدم العمر. كل ما كبرت تزيد المسؤوليات، سواء كانت في الشغل، أو العائلة، أو حتى الصحة. مثلاً، لما تكون شايف كل شيء أسهل وأبسط، بس مع الوقت تبدأ تواجه تحديات أكبر، وتتخذ قرارات أصعب. الحياة ما توقف، والمشاكل تتغير مع الزمن، لكن مع الخبرة اللي تكتسبها، ممكن تلاقي طرق أفضل للتعامل مع هالتعقيدات.